Noruega pegua reta ko jae oivi Dinamarca jokogüi Suecia erei oyemoindependiza milnovecientos cinco jaereta ovae supe petroleo jare añae y economia jaekavi reta jaema jaereta imbaraviki tuisa jaema jaereta jukurei iparaiki.